Ia tegna mitombogna ai satria edy ai arakaraka ôlogno zany izy io misy ôlogno mivavaka be regny nefa ny raha ataony mamosavy ôlogno, mangalatra fa misy ôlogno izy tsy mivavaka izy fô magnaja namagna izy, manao raha tsara izy, arakaraka ôlogno zany le toe-tsaignin'ôlogno mihitsy zany.